لا ماشي كاع السلالات ديال الكلاب مزيانة و اليفة و ودية بالعكس كاينين شي سلالات خطيرة بزاف و مخصهومش اتخالطو مع الانسان و خصهوم اكونو فمحمية بحدهم بعيدا على البشر و كاينين كذالك الكلاب الاليفة اللي يمكن ليها نعيش مع الانسان فدار وحدة